wawi twevakinga, ungaw namatovole giwesaka akupele, ifuraha au gisa gakupele iuzuni. Lingatengure nuvupande vakuta kwanini ihera juwise jikupele ifuraha, ihera ungave najo, maranyingi, ikyunaveve mununokwa, uwesa ukakula, unokwa umwenda unnonu, unokwa urye vunonu, unokwa uvombe ikiki, isinu syoni isyo ihera jisova, unave navana vunokwa vasome isyule vunonu ihera jisova. Unokwa usenge inyumba inonu ihera jisova, unokwa uka ikitunga kikyoni kiri kiunokwa ukuvomba vemunu ihera jisova. Lakini uwupande uwavili, ungave hera nulinajo amatatiso giva mongosu sana yaani isida siva nyongosu ungawa nase nukwa bila hera, kwanini ungave bila hera? lino wiva namatatizo mongosu, ikyakwanza, avanu vanagave bila hera, kwanza tuwuswa, wiwa jirani, wiwa pawipi kwasababu munwesa atami nama namasake umda koni itsikisaka isaka isaka. Inoku ukulima najikawesekana, ikeli iwesa atumila ingusu ukuta ngoja ndilimi lakini! <hesitation> jundivyala imbeku nditola ndaku. Ndilima haya ikero pundilimile pavandi pyandita nditsuve nditsuva nakeiki tabu. Haya ungawe bila hera hata ukuhola usake ukuta ndiholile ndilumwana moja. Labda ndyongeresya ujungi lakini najikawesekane, ukongelesya avana vaviri ma vilisake. Kwasabu ataunawulimile isinu sila, nukuzili ulumile ukusopa imbolela nasikamele nasikaule, kwahiyo lasima hata ukula avana upunguse, kama ukele niliwaso ilyakunawa ukula avana wadatu, ukiwona ulila avana vavili au ulile umwana moja. Haya ulimunyumba avana valeke lolile vahano au wadatu wikuta apyamulo kwasababu, hata imwenda igyakuswalisan ulinagyo, ukutu uwape ikyakurya ikinonu sida avana virya simboka syene sibila mwinyo, sibila mafuta, sibila kikyoni jiva sida. Kwahiyo kwakawaida ungave nihela vimunu, ungave bila hela jiva tabu sana kila kinu kikunukwa ukuvomba mmasaa ukiusakile ukuvomba nikivombeka, jiva mbombo mbo lueli, kwahiyo ihera daaima jinave nipali, hata ukuwa vemunu wiswa ng'aning'ani.